Nijool bélobul yara jicaŋéén; éli nang éli gaamé ujambala, jirégé jicaŋéén galééj jool nakéné. Galééj lét yo yoomé muwajum ma jicaŋéén; muwajum, gawajym ga jicaŋéén ufuto ho nak aŋamé nabélénoor. Galééj nak aŋa nabaaj simbé imbi aju arég natumérohé.